हमन एक महीने मे चार सप्ताह राशन खरीदे बर बाजार जाते। आऊ हर सप्ताह अलग अलग राशन खरीदती। और हर सप्त में खर्चा अलग अलग होते। जैसे चावल सब्जी आता दल तेल मसल और तरह तरह के। सब्जी खरीदे में और घर के समान भी कई तरह के होते।